anin guyaa aninn hujii boarbaad, diramanuu hiribaa kaa, bisaan dikedee, woyaa kayedee, chai dugee, kartasii tintii guredee kasaa baa wakatii fedeen suun ach gaa, jarayaa kartasin tii tanaa ujii taan hindandaa, kartasin tiyy tanaa hujii taan wontaan irasomee ralee fudedaa ankarkaraa adee woantii kuulii itkanee akasiin anfudeteenii.